Bilenda nidohu wa pukal dirbu kohunde, konamu kohunde, banajanta bilenda waan dirbi na koto ayaba, de lemu, nnen bilenda waan sati na koto, marori ko alakamari.